Hoʻokahi haneli, ʻelua haneli, ʻekolu haneli, ʻehā haneli, ʻelima haneli, ʻeono haneli, ʻehiku haneli, ʻewalu haneli, ʻeiwa haneli, hoʻokahi kaukani, hoʻokahi kaukani hoʻokahi haneli, hoʻokahi kaukani ʻelua haneli, hoʻokahi kaukani ʻekolu haneli, hoʻokahi kaukani ʻehā haneli